Rô Karazan̈a toetr'andra ndraiky zen̈y misy karàzan̈y elo feky Karazan̈a toetr'andra bôka: asara, ririniny ndraiky lohataon̈o koa fa ririniny andra manintsy be àaby in̈y lohataon̈o andra may be àby in̈y, aveo kà asara andra mahalen̈y be àby in̈y.